Gitara chalishni o'rganishni afzal ko'rgan bo'lardim u portativ va turli joylarda chalish mumkin misol uchun ko'chada yoki uyda bu qiziqarli.